Tabla jan ta ken'nriton ta chinriton clavo, chin martillo a cierre jan to kanitón ta kenrenritón, chin tabla ján, ta natendre tabla jan ta xa xaton nivel xhí ho o on. no konokatón, anria kinroton kotón xin ce xin cierre jan kendreritón ta to'ña intón ta kitón clavo, ta ko tonto da ho nruatón.